To mi nyaamaino ndefuuji ɗiɗi tan ndaa maarori e doyaaje mi suptata gam maarori nyaaminda wonta ɗon bokka. Kappe boo ɗon mari ɓoteeji feere feere.